A mi a m'pias bastansa ël pes però nui auti vivuma ën muntagna e cuindi al e ën po pi dificil ch'ariva e cuindi a custa a custa dë pi, a custa pi chë ël dupi che che la carn e alura për nui nui auti preferuma mangé la carn e risparmi* ën poch